Ara-dalàna zen̈y kô mampiasa teknôlojia han̈atsaran̈a fahaizan̈a man̈ano ny olombelo fôtony amizô zen̈y efa tsy araka sain̈'olo intsony zen̈y. Tsy araka sain̈'olo intsony raha atô fôtony efa maro be izen̈y andehanan'ny sai- jerin'olombelo de mba teknolojia àby ireo izen̈y mba man̈ampy manantan̈y olo izen̈y fan̈anaovany raha.